لازم تدير CV مليح تبعثو لكل المؤسسات و لازم ال CV يكون غني و تهدر فيه على تجربتك و امكانياتك.